Je'e tyumbyë ko'o najk ma'a ti'i ka'a padañ ji'im dun mabed naxëp o ko'o najtyë ti'i bë naxpë të myëmëy oy dun ji'im wi'in mënakëwayn je'e yëdun tyumbyë.